Kor lëꞌ minn xigian unaꞌ, lidz mgiy xiu dziꞌn lëꞌ xnaꞌ mgiy c̲h̲uꞌnn preparar par dzigian unaꞌ, xgët minn mec̲h̲ mec̲h̲ depeniendo blak mec̲h̲ c̲h̲ey minn sia xgust xgust mgiy par unaꞌ, c̲h̲ey minn tap mec̲h̲, lidz mgiy xiu dziꞌn xkëzë giat c̲h̲ixkwaꞌ komid x̱oꞌb më, kald ngid, kald ngon, gunu c̲h̲ixkwaꞌzë xkë giat lidz mgiy xkëꞌzë minn c̲h̲ak uc̲h̲ëꞌzë minn xkëꞌ giat per giedz siazë minn xkisa xkisa xkëꞌzë giat, mec̲h̲na c̲h̲ët tap mec̲h̲ loxna dzuꞌw xkutna xiu mec̲h̲, dzuli mec̲h̲ lën xkut, këzë giat lëd mec̲h̲ zë giat lëd mec̲h̲ guꞌn lëꞌ minn dzoꞌb gias dzoꞌb c̲h̲ow mec̲h̲. Xka nter mec̲h̲ nonga trip ldoꞌ mec̲h̲ xc̲h̲aꞌ. Wen wen gana nda c̲h̲ixkwaꞌ gunu ti minngol c̲h̲ixkwaꞌ xkut knu par tsa lidz unaꞌ y lëꞌkga tib minnndoꞌ c̲h̲ak uc̲h̲e c̲h̲ey xkut knu sia lidz unaꞌ, c̲h̲ey minn gunu a las dose or giaꞌl lëꞌ minn c̲h̲ey gunu sia geꞌc̲h̲bel zob gik minn sia sdzinn minn lidz unaꞌ c̲h̲ey minn yag, c̲h̲ey minn rofresk c̲h̲ey minn, c̲h̲ey minn serves c̲h̲ey minn friko c̲h̲ey minn, lëꞌ mgiy nnec̲h̲ nec̲h̲ lo gunu lo rser knu dzekna sia, ney regalo par unaꞌ naku ti kaden o ti perfume o o ti inil par kompromis, gunu szinn lidz unaꞌ, lidz unaꞌ dzekna sdzinn minn zuꞌka minn x̱an puert neꞌdga minn ixal minn puert par ted ted gunu lën lidz minn, gac̲h̲a nonla unaꞌ nonga xnaꞌ minn mgiy xnaꞌ nonga xnaꞌ mgiy y familiar chen chen mgiy ic̲h̲ë minn lidz ic̲h̲ë pariend ic̲h̲ë sia xnit lën yu stsoꞌwla minn yu xded minnga wan balal or dzediꞌdz minn, gan ba trat xiaꞌn minn asta xielo xgaꞌli diꞌdz dzekna lëꞌ minn xc̲h̲aꞌ lëꞌ. Lëꞌ xnaꞌ unaꞌ ikaꞌña ikaꞌña regalo guꞌn ziña xnaꞌ mgiy nen xded minn xkaꞌñaka gunu lëꞌ minn minn zikëꞌka x̱its x̱its regalo knu x̱uts rser knu nenla sdzak zuzë kë gunu x̱its, lëꞌ minn siazë minn siazë ikaꞌña gunu, xnaꞌ unaꞌ xkaꞌña gunu dzekna lëꞌ lidz minn xial lëꞌ minn xdedzë xdedña gunu lën yu, axta uyelo udedzë gunu lën yu lëꞌ xnaꞌ unaꞌ dzekna xneꞌ lo minn gol zob c̲h̲ow yu par giatá ti kafe o gowdá ti giat lëꞌ lëꞌtá ziꞌd c̲h̲oꞌw liꞌdznu, lëꞌ minn xded dzekna xdedzë mes dele bekwaꞌn uyuꞌnn minn uyuꞌnnbéyzë minn lo xmos minn ber xnaꞌla unaꞌga dzekna, lëꞌ <hesitation> minn xdedzë, ga dzekna lëꞌ minn c̲h̲oslo xchal kaj knu xchal minn c̲h̲azë c̲h̲ow ix̱ena xloxga dzekna lëꞌ minn siazë lidz lëꞌ unaꞌ mgiy sdzinñazëkga ic̲h̲ë xfamil sia lidz ix̱ena silga lëꞌ ic̲h̲ë xpariend unaꞌ idopgiyzë per mgiy sia, mgiy sia xiexizë <noise> xpariend noꞌnda xpariend naꞌ dzeꞌga. Par gowzë komid guꞌn uyuña mgiy y lëꞌ xkut mec̲h̲ lëꞌ gis mol lëꞌ gial, lëꞌ minn minn siazë xpariend unaꞌ dzekna xdoꞌpgiyzë par lëꞌ gunu gow, lëꞌ gunu gial per c̲h̲ey minn <noise> giat biꞌl, c̲h̲ey minn kaj ti kaj ngow sia xdoꞌn unaꞌ ngow uyey sdzaꞌl giat biꞌl, minn siazë c̲h̲owzë gunu lëꞌ mol lëꞌ mec̲h̲ dzekna lëꞌ gunu guslo idzëꞌzëꞌga, lëꞌ minn lëꞌ minn sëlo gowzë per asta stib dzela, stib dzela lëꞌ minn gowzë gunu, minn yuzë prebenid dze minn dze lëꞌ minn gakic̲h̲op o si no asta or lëꞌ minn itsiꞌlña lëꞌ minn c̲h̲akic̲h̲op per ganeꞌc̲h̲gax xia, xia ti rser ti opsekio lo minn, lo unaꞌ minn xigian xka c̲h̲ak xka xc̲h̲ak xdoꞌn xdoꞌn unaꞌ xigiedznu unaꞌ, lëꞌ mec̲h̲ mec̲h̲ dzekna unu gial, lëꞌ biern tapna, biern tapna c̲h̲ak xelni patron san francisco de asis, nu c̲h̲ak biern tap <noise> cuarto viernes este lëꞌ minn c̲h̲uꞌnn preparar, lëꞌ rkel c̲h̲uꞌnn preparar lni, lëꞌ lni c̲h̲ak. Lëꞌ minn dzobzë xtopzë rkel demi, kasad, biud, solter, minn knu dzoꞌbzë demi cuatrocientos dzoꞌb minn c̲h̲ap xkomier c̲h̲ap xparej, lëꞌ biud dzoꞌb docientos dele xkuꞌn nak monto guꞌn c̲h̲uꞌnnbéy rkel, minn c̲h̲uꞌnn xilni mdo, dzuꞌw giaꞌ sdzuꞌw xiu kalendr xiu xgu kalendr xgu minn giat biꞌl c̲h̲azë nter giedz, lëꞌ mer dzena mer dze lnina lëꞌ minn xgët ngid lëꞌ ngid o lëꞌ minn este xdeꞌd lo naku mer dze paskna lëꞌ minn xdeꞌd este kald kamaron, gunu xdeꞌd minn biern tap, gunu c̲h̲owzë nter giedz minn par lëꞌ xilni mdo knu c̲h̲ak. Xka c̲h̲ak xigiedznu, xka gunu xdeꞌd minn c̲h̲owzë nter giedz minn or udzelyuna lëꞌ di lëꞌ bandana lëꞌ xkë, kalendrna xlaꞌl minn giatxtil xlaꞌl minn, gunu c̲h̲uꞌnnzë minn biern tap.